Reʒi dai kowai ai sinu ʒa, hi yani bu ya muc’a ko ɗi kasuwai ko ɗi kantina ko ga ɗi shagoni we’e, ca khin, ca khin kaipun ba ainun, cici cakhin anpanin ba ɓak, kaman anpani reʒi ma gwamana'a a sapu ɓandai, lthimi gwamana’a wanʒame wana ya lthimya khin komiyu sai khin reʒai, cica reʒi ga cabe ti musamman, wuti sai ya pusuʒi kashin raa, sai yu lthimya khin cici, ya lthimyawi kaman ghi ya lthimimun to ya sakya lthimya khi wi kawai khin ciyu, sai ya tsika wuya. Yu lthimya te yu tsika wuya Gwamanima ca lthimi sai ci ghani lthi kowuyi ghamai caɗi ɗaali wuti ghani wa lthin su bu Valthi wakhin ɗaali Valthi, ghani wa lthimi subu jubb wakhin bakhini wut be’e, so reʒi hi yan mbanai. Gwamana’a ko hi khinakhi ƙuwina ghani wa ku laya waya khinwi sabo khin gwanawani bu cuva gwamana’a, wu ndaka ƙhina tu reʒi wu kakhina ƙuwiwi, wu PuC’au, yawan ci gwamana’a, kaman masubu kwaa. <hesitation> Ecayi wena nan ami ca vurɗi khin reʒi baya khina buɗai ya khin buɗi khin reʒai to ci ci c'uwa gwan be’e, Sai ya haɗa khinca buɗi wi yaba yaɗa pushau, yu pushuʒa, ghan we reʒai ca khin ci mbuna ba ainun ca reʒi gwan cabe kusan kashin khiji gwamana’a khin wi wa lthimi khin cici ghi wuti ci ba be’e, khin wi wa lthin ghi raa khin cici ci ba be’ɛ khin wi ɗuni bu lthin mbiyani burima gwamana hi kowai ba ndaka kwi wanʒamun ghi lthimayayu a’a makhin cani, wa khi sai wa ʒhuʒi tita ɓangan te’e, wa ʒhi ti ta ɓangan te’e, sai wa khiya nu yan naha c’iwi waniya naha c'iwi wa niya buburau waniya buburau, waniya bububrau. Ghani wa khin amai Sai waɗa U'njukwa buhun kwaku ba mu nahimun nunuwana? Sai ca ɗa a'a nunuwani wabani ndakwas, sai tu ɗa to, ghani hi ca reʒai hi wiii wu ndaka lthimya ghi raa sai waɗa kada kowaya ɗawau, to sabo gwanawini subu ma <hesitation> khin can bakwi, reʒi wi ghi U’mi khin cici wan wu ndaka U’ma khin cicu, reʒi wi wu U’mi khin cici mun ghi ndaka U’ma khin cicu, saboda ko muna khin wi lthakaki daban, ghan we’e reʒai ci mbunau. Amma ma Puc’uʒi ghi wulthin ya ndaka p’a saboda wa pic’i lth ghi wulthi hi ndaka P’au, ɗusina ruwa ghansin yaru ghansin ga ghani wa kwa ngir sai waba p’a t’inni ti diyuna, ghan we’e wa Puc’uʒi nguru, wa Puc’uʒi ghi wulthin ndaka sinaa ghani ma wu ndaka buji ti bu sina ghanʒa, sai dai waɗi to ɗu yuuwi kaza reʒi be ɗi’i, wa ɗa khiyau wa ba cina khin cici. <noise>